<noise> Me ideal birthday nso, <laughs> ideal birthday nka sei ne nka mepɛ no. Agya wo aa wonim sɛ birthday duru a, na Nyankopɔn de afe baako aaka wo mfeɛ ho, nti ɛyɛ a na ɛyɛ anigye, anigye paa nti sei ne nka mepɛ ne ideal birthday. <noise> Nka anɔpa no meda hɔ aa, mɛte m'ani no na maadɔfoɔ nom baa send send me messages, baa send me flowers ne ade, na bɛde ɛɛ wish me nti, wote w'ani ne wo hu saa messages nom ne gift gift a bɛde aaba ne mpaebɔ a bɛabɔ ama wo a, w'ani gye. Ne bio nka agya waayɛ party kumaa bi, ne waafrɛ wadɔfonom sɛ ɔmo nso mmera ne wo mmɛkyɛ wanigyeɛ no. <hesitation> Nti me ideal birthday deɛ sei ne nka mepɛ no, small birthday party, just indoors, ɛwɔ bia Hall, <hesitation> na wahyehyɛ ɛhɔ kakra bia wo nnamfonom kakra abɛtwa wo ho aahyia na Agya mo aayɛ biibi kumaa bi, ɛno deɛ ɛnyɛ biibi kakraka biaa. Na mmom neɛ ɛma no yɛ fɛ na ɛyɛ dɛ ne gift no ne ɔmo mpaebɔ, ɔmo wishes a ɔmo bɛyɛ aama wo no ɛno ne ma no yɛ ideal no.